يمكن للآلات إنتاج الفن، وقد أظهرت بعض الأنظمة الذكية قدرة على إنشاء لوحات وموسيقى وأدب، ومع ذلك يظل الفن غالبًا نتائج للخبرات الإنسانية والعواطف والسياق الثقافي، و <hesitation> في النهاية يمكن أن تكون الآلات أدوات للمساعدة في التعبير الفني، لكن الجوهرالإبداعي غالبًا يبقى مرتبطًا بالإنسان.